Ɗemle ko mi anndi hawti e Fulfulde, Haɓirde, Ingiliss, Swahili, Yaroba, Igbo, Faranse, kanuri, gwari, Ijaw, babur, siratire, Telugu, Bengali, spaniyaare, Dutch, Portuguese, Chinese e demgal nupe, e tivi.